נוצן קאוסטערס <hesitation> ס- ס'נישט אזא וויכטיגע זאך. ס'דא צו מאכן שיין <hesitation> צו לייגן א קאוסטער אונטער א טרונק, ס'אזויווי צו לייגן א קליינע שטיין אונטער א טרונק. ס'איז דא צו- צו מאכן שיין, ס'גיבט אבע- אסאך מאל אזא מאדערענע שיינע אויסזע פאר וואס מ'נוצט עס. מ'נוצט עס אויף טישן סאו ס'נישט אזוי וויכטיג באט מ'נוצט עס צו מאכן שיין.